ମୁଝେ ସବୋ ବଲେ ଵିଂଡୋ ସୀଟ ହୀ ଚୂଜ କରେ କରଣ ଵିଂଡୋ ଥୂରେ ମୁଝେ ବାଦଲୋ। ଏବଂଗ ଆକାସୋ କୋ ବଲସେ ଦେଖୀ ପାରେ ଜେହେ ତୂ ମୁଝେ ଏକ କ୍ଲସ୍ଟ୍ରୋ କୋ ଭୀ। ମତେ ବାହରୋ କୋ ଦେଖିଯା ଭୀ ବହଲୋ ଲାଗେ ବାହରୋ କୋ ଦେଖିଲେ ହୀ ମୁଝେ ଦେଖେ। ସାଂତୀ ପୂର୍ଣୋ ବସୀ ପାରେ ଜତେ ବଲେ ଭୀ ମୁଝେ ପ୍ଲେନ ଟିକେଟ ବୁକ କରେ କେମା ଟ୍ରେନ। ଟିକେଟ ବୁକ କରେ ମୁଝେ ସବୋ ବଲେ ବାହର ଵିଂଡୋ ସୀଟ ହୀ ବୁକ କରେ କରଣ। ମୁଝେ ବାହର ଔର ପରିଵେଶଵ ଦେଖିଵା ତା ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗେ ବାଦଲୋ ଗୌଚୋ। ପତ୍ରୋ ଏବଂଗ କେଵେ କେଵେ ସୁର୍ଜଵସ୍ତ ଦେଖି ମଦ୍ଧିଯୋଂ ଯେ ଵିଂଡୋ ସୀଟ ମୋରୋ ସାଜେ କରେ।